मछली मन आपस में चहचहाते जैसे कुछ कुछ मछली मन आपस म चहचहाते। आऊ कुछ मछली मन ओमन के जो मूत्राशय होते जो नली ओमा हवा भर लेत हैं। वे ऐसम्मा ओमन बात करत हैं आऊ कुछ मछली मन सुअर जैसन करते आवाज त ऐसने कर के मछली मन आपस म बात करते। ओमन के जब बात करना है तब ओमन पानी म अपन मुंह से बुलबुला फुलाई।